Tougnamalé tocouma foune wo, foune foune fé naghil lousouma lé wo, foune ignama <hesitation> ya serte mo férino li, yakillima férine fone awo boufoune kalé founne bélé foune fé, foune bélé wagna fountane to. Awa boukalé yane né férimi, yalého férine mi, foune di bourmalého ikané téké, ni moma talafoni gnityma mo laranfoni gnityma, mo guifo, mo di sayi guifo, mo talanfo migna mo la simrane, hanne mo wifo né <hesitation> mo boufo gnitima, mo wifo son mo yike asikime mo narango gnityma bélé tocouma fé bounne mo boufo gnity mo kadaho ma na wo simrane gnity ma nan a gnama, akane fountoutou fountoutou kina wogane bélé. Ouba kade na dane bélé fé nimo ma boufo gnity gnima horé horé mo boufo gnityma, mo soubouni sana o di bouile dandéye soubou bourfo o toughane migne mounne mo boufo woti woti nine watina foure mo wifo mo boufo ala simramo, ni niti watima foure mo wifo son mola yike a sikime, mola ka nitto mola wangou nima. naliwo nayil ni mo kadine fo nire kadine ma, mola yike a simramo, dédi bobiyone ma, ghounne ma yike wo di nayil ma ni férine, ikadji dongtou dou woudo gnodiou foune béne lé fé ilé simrane ikane niténani dongtou, bélé nalima fé, ni mo gnanan fo nire mo kadifo niri kadine, ala simrane mo.